Un vichi na ntatu'ui xinto xiaa ya kachiñui ve'ei, ya yo'o kua kachiñuntu ka'á ka, kaká nanu kaara viko kaa tantua kua'a chi kixa vaa na ku viernontu vaxi olla vali <noise> ya sukuantu ntuchi, vaxi tukua sukuantu loo tiayu kuali'ka ta kunintu kuxi kamantu ra ka'á chiyoa ra, kuxi kama tukuntu ka'á vali, taku ya ka'á nanu'ka kaantu vikova, kuñu viko kuaya ka ko chiyo tuku xiaa tuku, keje xiaa ka'á ke kachiñuntu chi kisi ra tie'evi kisi loo kachiñu tukua xii xiaa ra yaka xinitu ka'á ka ntuva xiaantu xixintu, tixia vali'ka ra xa yio ya sukasu yia'a, xa yioa sakasuntu sopa, xa yotukua kua'a kuñu kini chi su i'i tuku xikoa kaa chi sin si xiaña ra nana inia, yaka xi'i tukuntu kuxi tantua ra si, si si kuaya'ka yaka yio tixia tukua kaa kua'a, tia ntuchi tuku kasu ntuchi keje loo'ta sete ra kua ntuchi, mi sete'ka kuta miira vaa xixi xi'ini tantu, xia'a kini kaa xa si'i loo tuku xiaya'ka ika koo xixi kuakuantu xia'a kini, ya kuxi tantu ku loo kuñu su koo tixiaya'ka mi kisi olla vali xa nanu kuali'ka yaka tuku chiyo, tuku ntichi kachi tukuntu te'e tukua kaa ra. Yaka kuinu ntichi nteje tikui nujua ninu mia ntuvaya yaka xixi tukuntu olla vali takuya kisi u ya olla ka keje tuku tiutia tuku ka'á kaa ra ko chiyo tuku tiutia'ka ra yaka kua chiyo tuku loo tiutiava xi- xii tukuntu, yaka kixantu xi'i mi kisi kaa vaxia, yaka kixia tukuntu xii mi ka'á ka ta xa koo kuaa kisintu ra olla kisi'ka kachiñu tukuntu xiia, ta tavia'ka tie'e loo tukua ka ra na'a loo kachiñua xintu, kisi skua nta'antu ka vita chaa tukua'ka ra ntii xiaa ntiia kaa ra nto tikintu olla, kisi kaa chiyo tiutia tia sin, xa sii tixiaa kua'a ña'a xixintu yaka kua ntatu'untu xiinto chi sa'ava kachiñuntu nuju nte'entu yo'o, ka'á ka xiitu chiyota ntiuyi taku kunintu kuxi kamantu'ri chiyori, ntaka ña'a chioa ka'á kisi kualika chiyo mi yuva, yakaa kua kixantu te'entu yo'o ra kuntavintu ko'otu xiunvantu su saa xixintu te'entu xia chi si'intu kuu ntia.